Dunsɛka n la dunsɛka ti ma zɔta paa de la baa n la sakua. Sakua de la dunsɛka ti a han kpaa hu la de la dɛŋa. A kɔbegɔ han le sige hu dia puan ti hu di koo a kɔbegɔ han le kɛ hu nɔɔrɛ puan ti hu ka baŋɛ gee vole, la kelum yeti la de dɛŋa n ka tari tɛbegɔ bee ka tara maalegɔ. Gee baa me de la dunsɛka ti hu ka mina a poore n pee sansɛka la a suure yii sansɛka, hu ta'an KO dɛ'ɛna la e mi ti sankaŋa nɔɔ ti a suure yii ta ŋmɛregɛ ga hu koo a dum hu. A me han dum hu a tɛbega ka iŋɛ naana. Baa han dum hu ti ba ka nyɛ a pania wa lu hu sankaŋa nɔɔ la yeti la la dɛ'a la kum nyuuŋɔ sɛla n sɔi la nɛreba n kiiri dɔla baa duŋa puan gani nɛreba n nyɛ ti tɛbega ti ba la za'a e nyɛna daana la iŋa la, mam zɔta e gana dusi la zo'e zo'e. Baa mi de la dunsɛka n nyɛ ti gana asaala.